لو كنت مضطرة أختار نوعين من الأكل فقط، ممكن <hesitation> أختار الكبسة والفواكة. <noise> الكبسة لأنها أكلة غنية، وتكفيني كل العناصر الغذائية. وتقدر تاكلها بأي وقت، وتضيف لها لذة مع اللحوم أو الدجاج. أما الفواكة لأنها صحية وطازجة، وتساعدني في الحصول على الفيتامينات، وفيها تنوع كبير، عشان ما تمل من نفس الطعم. هالإختيار بيخليني متوازن، وأجدر أعيش حياتي.